Alen chapet ap mursiki, komakichap komie isase. Ko mursiki kolasima iichamushan chego, igany kouryo kapisa kotko kaitititu ichop. Ko ngo makichop komie ko mursik ko yain isas, chego kabsaa kotko maimache. Mursiki kokaichamushan chego kouryo kouryo kapisa kokaitititu, isut soteti igany kour soteti, ngisut kuu ranii igany kotepi akoi karoon supui. Ichamushan chego kuu rani inde karoon, soteti ko ndakainde ikany kotepi petusyek somok, icheru mwaita nemii paraki neiste iangchi icheng sapuriet netilili, irongchi iparpar ngotko meparpar komie ana igany kotepi koegenyi komindililitu, koyain isas kabsa akoi komaimeche mursik. Mursik ngomakichop ing oret nekararani, ngomakichop eng oret nepo tililindo isase chego amuu chegoo mamache kotengen ak chapu, ngotiny kityoki kokakoyakitu komaimeche kapsa. <hesitation> akasase kokakomindililitu kapisa tongwanekitu komameche kapisa, ko ngo mindililitu kongwanekituko tukuk chotok chemee chemakwamaksei amako kararani eng porta nguung'ii eng mieindop portanguung'ii, komakararanen tuguk chika koyagitu